Tuwo tusa yǝfɨ yɨŋ ŋʊrʊ we wɨ ri rɨ tɨrɛ kanyɩŋ <hesitation> nyiriŋnyi nyana zaŋ mosukupipǝ sukuwoo fɛrɛŋfɛ woo anyɩŋ yerewɨ yayazaŋ dudurǝ wʊ me e lee re wɔɔ ǝlɨŋ lǝǝmɨ bɔŋ avuyirɛŋ yɨŋ kpii lǝ kanyɩŋ a láa ŋʊrʊrɨ <hesitation> tɨrɛ lo oŋuŋkǝ asɛ wɨ ŋʊrʊkǝ kɔa kpe kǝpǝ <hesitation> ǝpǝ lǝmɨ wɨŋʊrʊkpǝ wɔɔ wɨŋʊrʊkpǝ rɨ tuu lo oŋuŋkǝ wɔɔ wɨlo ɖo ǝlǝmɨ ere ŋwɨ tuŋʊrʊsa wu tuŋʊrʊsa wɔɔ wɨ lǝǝmɨ kamɨ vɔrǝ. vɔrǝ gbi rɨ tuwe lǝ mǝrǝ wǝ wɨ lǝǝmɨ wɨla kpaalɨwǝ wǝ rɨ vɔrǝ we mɨ kpalɨwe lǝ mǝrǝ wɔɔ piwu wɨ kpii rɨ mǝrɨwe wɨ kpii rɨ kɨtiitikǝ. wʊ piiwe lǝ mǝrɨ wǝ mɛŋwe wɨ láa ŋʊrʊ wɨ kpii wǝ enyipǝ sa wɔɔ pɨle yee wɨ tuŋʊrʊsa wɔɔ pɨlǝ fɨ wʊ piiwe pɩle kpii rɨ vɔrǝ kpaakparɨ sa lǝ mǝrǝ wǝ pɨla taŋwʊ. <hesitation> tu tutaŋwʊ rɨ pɔlʊ wɨ kpii, wɨ tutaŋwʊ rɨ kɨtɨɨlɨkǝ wɨ kpii wɨ kaamɨwʊ wǝ wɨla kpaalʊ wɨ tɨ wɨ kpii ke wǝ mɨŋ ǝlǝ ele wʊ piwɨsa rɨ mǝrɨwe wɔɔ olokore kpiiwu kasiɛnɩ apɔrʊwʊ dudurǝ piiwe wʊ wɨ kpii wɨ wǝ kaamɨ mɛŋwe wɨ kpii rɨ mǝrɨwe <hesitation> biki <hesitation> tuŋʊrʊsa wɔɔ ya zaŋ wʊ yɨŋ fɨ yɨŋ yee etii baŋba malaŋʊrʊ tɨrɛ okoonu lä k. a láa ŋʊrʊ tɨrɛ amaŋ nyirɛŋ ŋwɨ tuŋʊrʊsa wǝ yaa zaŋ a láa ŋʊrʊ nyii la nyɩŋɖǝ. a láa ŋʊrʊ <hesitation> otukɛ. turuŋtu. <hesitation> yɩ pɨla zaŋ rɨ fɛnɨ acʊma kpɨlo veve ǝrɨkǝ kɨ la cɛkɛlɛ ɨyǝtayazaŋ eninɔ nyii ŋ ta nakʊtitirǝ nyizaŋ otuisa mǝyǝnǝ wǝ ǝrɨkǝ kɨ lapa cɛkɛlɛ wɔɔ wǝ pɨlǝ pǝmɨ yɨ otuŋʊrʊyɩsa pɨlo koŋlǝ o lóo korazaŋwɨ rɨ <hesitation> ticeece lǝ mǝrǝ ŋwɨ tuŋʊretii loŋuŋkǝ olokora ŋʊrʊ etui atɛrɨwʊ fɛrɨŋfɛ o lóo ko wɨ tuŋʊrʊ otuisa enyipǝ ya pɨ láa zaŋ wɨ baŋba baŋba baŋba wɨlo ɖo nyiriŋnyi mɨŋ lǝǝmɨ yotuisa kece lě leepǝ oo lǝ̌ ǝtǝpǝ oo pɨlo korofui duturǝ bɨ pɨlo fui pɨŋ kuŋ pɨle epiipǝ pɨŋ re pɨŋ ko <hesitation> tusa wɨcakukpǝ aloo pɨŋ re pɨŋ ko <hesitation> fkǝ otuiyǝ. wɨlo ɖo lɨŋkpe bɨŋ fuiyɨ pɨŋ tɨnɨ rɨ nyarʊ kiniŋ mɨŋ tɨrɛ wɨ lǝ pǝwe wǝ pɨle tipɨ pɨ ŋʊrʊ kɨwkǝ pɨ maŋrɛwe kɨ pɨ nyafɛ pɨŋ zaŋ yotuisa kɨ pɨŋ fɨ pɨŋ ŋʊrʊ etui.